So tawii miɗo njiddaade fiyaangu ngal e nder haɓɓe, miɗo waawde njiddaade goɗɗo ngal sabu goɗɗo fiyaangu ngal rewɓe ngal. Mi njiddaade sabu ko fiyaangu ngal njiddaade goɗɗo ngal ngam njangol, ngam fayoore, ko ndiyam ngal ngal.